Hïhuan nac buen par este ni riis beñ ne shallic te biñi bese china rac ra biñi bees beese giole chic riis beñ ne ten nac llet sciit bicha ra biñiga nac llet uii rlara biñiga cos mal nac rbecane cos mal con te tiger riis beñ shallic ra biñi beche lla na huensa nac hïhuan par hui beñ lo beñ ten la huenca rieñ beñ la huenca cagei lobeñ la huenca ra te nic nac hïhuan buen par hui beñ lone bal shi tis te cos ni nac rlas beñ hui beñ pues lo hïhuan nac ni ruhui beñ hïhuan nac sic te retraat ni ca- ca beñ lone baiñ-baiñ beñ rhui beñ lo beñ lo hïhuan buen nac ne par nic hïhuan rsi ne ne china rione lats este san paab o bác roc rbe ra hïhuan por veinte pes se te ra ni mere tis ga lla ni roo pues uieshe ru ri ne per run beñ gaan rsibeñ te ni roo porque loga nac ni rllen beñ cheu- cheu rhuibeñ shisic ti rian vestid ni rauc ben la huenca la doop ne o ciol vestid beñ hïhuan nac ni cani rate shilo ne rien beñ.